ممكن للآلات إنتاج الفن، ليش؟ لأن الآلات شي إحنا نبرمجه، ف <hesitation> طبيعي نعطيه أوامر، ونعطيه، ندخل له لغة برمجة إنه مثلا يعزف، يسوي، يمثل، يغير نبرات. فطبيعي ف آلة، وما يعتبر الفن جهد بشري بشكل أساسي.